Taritye yemae koteksa, kochengei ketiit olekere kole mokoi komaityan tukun chemuch koparye, nepo aeng' taritye kokatonyoru ole ole- ole- ole- ole ketiit kocheng suswek, kocheng suswek akotau kochap keswee nyii, kokaraak kondeni suswek kocheng tukuk che tapulul, ku kororik ap ingokiee, kocheng tukuk che tapulul che ikochin lolongie, nepo mwisho ko taritye kochape kurket nyi olemwe kochut, kotapen ingweny simaroponji, ropta.